أكثر مغامرة قمت بيها اللي أنا-أنا وراجلي طلعنا للچبل وتسلقنا ووصلنا إلى قمة بعيدة برشا برشا برشا، آآ باش نشوفو ال-الطواحين بتاع آآ اللي يعملو آآ الطاقة البديلة بتاع الضو كيفش تخدم، هاديك بالنسبة ليا كانت مغامرة مزيانة عاللخر وحسيت فيها بالإثارة الكبيرة